Aas otombo kau ye nyou. Kenoghoi akekor maa sany, kinoghe, maa sang. Karaching nyo weter mitan sany karachinin sany to aphane yri. Mominye mutong'ei ko, omitan telumanyi ngalechan. yi nyaa, com, kumewete nyu ho amelúm. ngalechan ng'ono kengalana ambo sany yii telume ngal nyu. Ata menjo yee, mitoni ngalechete wolai le a to walar le wole mengo chere otino pun inyaa salanus omwrwunyi ombo yee nyus lenyona naa tino lo punu chi yii. Ata meminge totino pun yee otino takulum nyu komet rolate, ratany. helom kumbur chi yii chur. Ye nyuu nyu chine lo, lo puno yie nyo pichiy, mengwun <hesitation> wernyou. kitere ngal te wuyo sany, karuro po aperit. Kirurenyu ombo turo monenwu. Ato magi nyu kupo kony. Ng'alechena yee nyu <hesitation> chino merereny. nye, nominy, nyu kagh <hesitation> mem. nye kigh nye ngiteny, aah town ye kangengu anga mula chino ngelyon teluma, ny'ala pap, telumaa ng'ala popo. wena nyi lo, wiye aperit weng wono mwauteniny: anas, kumitoni ye nyu kumi tipikwa ko, kuiere. ng'ala kamee tuhoul lenyete mitan. Nya, ketu yor nyu ch. Kwen angwon chi yee nyu beamur akuto pegh baas okucheng maa ito peghet ye nyu byakikwa akoto aperit oline. <hesitation> ato temenye angunian hsupany, maa kipkoching you nyu igaleriai omwounyi peghet totini korayta asis ingluneny. ye nye anu <hesitation> sup maa mochemanye chi nyo ysisenyu κου ourystungi doh moshemanye wena. Kungo mat ona anglunan shalen lo <hesitation> kulo kungo mat ana. Ateimaropan ye nyu nona, momingu wonny kesup maa sany nyu, boas kewo chi tang kong'u, awo chi soman, omitan nyu konyu. Oto roponoi nyo sany, minyi kongu, minyi somonoi. Kumi tipikwa kumitoni kusomonoi ombo kot anga. Kumi kamee kuchulishiyi, aai molutolutoi nye chi iko io chirr chirr wenu, ummh, aaha ata. Tukaaminyi ye moral ana, cheng’a pegheku wi tino otino <hesitation> tokeyenoi nyu pegheku, kukwitita pat <hesitation> rwewonyi kong’u. Aaa, kuliko nyo lentoi oo, oye iyei, aaha mominye kigh nyo le nyona hakuna. Topeno sany nyu kabisa iter ngalechino mwoghoi nyu poyu, ombo sagh la, kumburto kena oketer nyu lokoyon nyo pichy. Nyo asiaoni yee nyu, kipo kony kimwowecha nyu, poyo lo eei, irur chi moneku kumewo topo ko nyo moning kupetei sany aperit. Akemwochi monung lo eei kimboroi lo, kimboroi lo, kimboroi lo, aai mende kityemei ye nyo ng’olyon lo, wena lo anyi lo lo kurinyi nyono sany atai keanyi nee nya kwonyi kichukananyi. Kitogno poyu yee ng'alechona mburei nyu popo sany ngo karacheni baas, keng'alonchi moning nyu nyino pichry takuter nyu ngalyon nyu mwoghei, papo aa <hesitation> nyo karamach ng'alechonichino po sany chino ye nyu korure kegh. Chini akenyoru wolo kutoptoi aaa. Ate kuru chi wena, to kurunor andokwagh, kelumei lo sany, ko kuri chi lo wechera apkane wol. aa kepa keng'aruk chi. <hesitation> mo mburoi korun aai. Atakoropan ye nyunyu ato petei ko wolo atotole pekat, kesup maa nyu sany akeyam lokaoy nyu sany, kapisaa ummn, kerur kei nyu kapisa. ateluimtena nyu to kiany <hesitation> lo king'alan papo ng'al nyu, cho pichiyech. owoi. Ame ling'onu, nye yech. ombi taun ata. Kanyoghei, nyu κου chelolos cho shepotoi pich poraporen ao pengine kesaserinyi, ropyeniku ochino <hesitation> ochinokepunenyi, nyagha kau nyu mapema aai, teng'ono ngu, teng'eno nyu tepeno kau, iting'etiny, repyeniku. Aaa, meling'o nyo wow ata ghara rasaye nyu nyona le ngalechani. Ombo ye ngalechani ye ipusto ngalechani ye nyu chona nyu kupisa nyo mwoghoi chi lo awe wena kembire kitee, pustenany kapsaa. Nyaa gwechinore aai tomekirakin aa wetar lumo yee ngalechan per lo oon mi kigh nyo kusorea yai. Pet lukwo yee nyi nyona nyuu ombo atoni. Pichiy ngala wena nyi chino pe aperitwena chino ghyena leptan ooi kik <hesitation> kingolonchini menekwe tukuwelwen lo kimberey io kimbery io puste nyu ngalechona ghacham chona pa kiligat atim amestial chi ngo mambo chi puryo ngalechona koto kapsaa oo crawl ki <hesitation> chino pu kestan ombo otoni ye ngu u kugh nye karam yee nyuu ilo ngalechona ombo kau otino kimburei.